ʻO ka nalo meli mōʻī wahine ka meli i alakaʻi i nā ʻano meli like ʻole. Hahai wale nō nā meli i ka nalo meli mōʻī wahine i kēlā me kēia wahi āna e lele aku ai. ʻO ka mōʻī wahine ka mea nui i kēia honua o ka meli.